بالنسبا ليا نحب نعيش في سفينة فضاء على خاطر السفر في الفضا يعطيني إحساس بالحريا, وروح المغامرا, نكتشف عوالم جديدا, وبرشا أماكن عمري ما شفتها من قبل, العيشا في قلعة يمكن تكون باهيا برشا, أما الفضاء بصراحا حل برشا آفاق جديدا, بيخليني عايش تجربا ماحلاها برشا, أول مرا نجرب هالتجرب هذي.